हाँ, पेरु को इतिहास भी गणो रोचक छे। पहले एक इलाका में एको सभ्यता को महत्वपूर्ण केंद्र बनायो जायो। जीको राजधानी सुसको <hesitation> सुस्कोत रही। पण, सौलहवी सदी में स्पेन, विजेता, फ्रांसिसी, पीजारो, पेरी में आयो। और पंद्रह सौ तेंतीस में एको साम्राज्य में, इका एक <hesitation> अकेलो स्पेनिश उपनिवेश बनायी दियो। काई साल स्पेन को शासन रयो पण, अट्ठारह जुलाई।